Nde mi naastiri fuuna, sey mi tawi hoore am to hirna, noon no naastirɗa, nde mi naasti mi, mi kaasii daraago, sey mi yii mi wurtake, nde mi waylitii, sey mi yii goɗɗo neɗɗo dammuɗo mo ko a mannga, emo laara am. nde mi tawi mo mi yii ko sabi a yiɗaa mi daroto nde, sey o wii, ngam a hofnaa yam, a salamtaaki, sey mi salmini, sey o wii too waroy, sey mi natti nder.